Fombako fanaovako lasopy dreky é izy ko fa aza avy akagny paty maloha misy karazany roa é araiky fa- voalohagny misy paty amign'ny sase faharoa koa misy paty gasy regny ahodigna amigny masinina regny avakeo izy ko fa azanao magnan'igny paty mampagotraka rano rano io malôha volohagny atana sira ave atana menaka amigny igny izy avakeo miditra tsara anaty paty igny tsirogny tsirognle sira ndraiky menaka, izy avakeo izy ko fa mangotraka rano igny atao aka aminjay le paty ata aka paty de karokarohina sao de de petapetaka de izy vekeo ka fa masaka izy igny tapotsihina amigny amigny amign'ny amign raha rah loaka loaka tapotsihiny magnan'igny de tara magnitsy hegny ko vo tapitsihiny izy avake abodoko ake anao igny draiky efa mikarakara i saosy e rano nazy ohata hoe ranonakoho raha mandro akoho ranonakoho aveke navekeo mividy tongolo ravine é kotomilà igny amizay igny igny paty avakeo avekeo afangaronao le ny ranonakoho igny navikeo mihinana nah matsiro é.